Mebel turlariga keladigan bo'lsak: o'tirish mebellari, stol, divan, kreslo, <hesitation> yotish mebellari, karavot, yostiqlar, <hesitation> shkaflar, savat, oshxona mebellari, oshxona stoli, oshxona kursisi, ofis mebellari, ofis stoli, <hesitation> kitoblar uchun mebellar, javonlar, tashqi mebellar, dekorativ mebellar, misol uchun, kvitko.